أول خطوة تقوم بيها هي إنك تستخرج البيض من البراد، علشان ما يكون درجة حرارته باردة جدا، لما نوضعه بالماء ويدفئ راح يكون طريقة السلق كذا صحيحة ،نخليه بحر- درجة حرارة الغرفة، بعدها نغمره بالمياه ،ونوضع له رشة ماء ،رشة من الملح ، ونوضعه على النار حتى يستوي.